Alura i can a pölu ciapé diverse maladìe o comuncue pa ste bin, ad ezempi a pölu ciapé la fuira s'a i ven mal dë pansa o a mangiu cuaicoza che a va pa bin opüra le pülie, venta büteie sempre ël cular antipülie opüra cuandi a sun ën po pi vei a pölu ciapé anche mail a le gambe e lon li al e ën prublema